Инҷо чанд навъи қима барои пицца ҳастанд: панир гӯшти мурғ, гӯшти гов, занбурӯғ, бодиринг, помидор, пиёз, базилик, чилӣ, тухм, авокадо, зайтун, пвнири бурратта, картошка ва бекон. Ҳар як маъсулот маззаи хоси худро ба пицца мебахшад.